Ɓurani kam ko wuurde e aduna tawa baasal alaa. Ngati baasal ko huunde nde ɓurmi hullude, nde ɓurmi añde e nguurdam am. So mi waasi, ni annda fof no mbay-mi. Ngati njiɗmi ko dañde mi walla hoore am, sooda, mi waɗa kala ko njiɗmi. Mi walla <hesitation> heddiiɓe kadi.